<hesitation> Le hoe kangoroa ivelona amin'ny Aostralia nohon'ny tongony matanjaka, ia tongony matanjaka fa tsy voatery any Aostralia izy hipetraka, izy zany tsy mifidy tany hoe na Aostralia na Afrika koa misy.